फल और सब्जियों कि बात करला, त मैं सप्ताह मां एक हफ्ता मां, खीरा, पपीता, सेब, अमरूद यि चार फल म्येरा मुख्य छिन, ज्वो मैं भौत ज्यादा खंदू छूं। येका अलावा अगर भुज्जयूं कि बात करला आप, त भुज्जि मां मेते सबसे ज्यादा पसंद चि फूलग्वोभि,। भूल ग्वोभि मेते भौत अच्छि लगदि। मशरूम मेते अच्छू लगद, येका अलावा कुंदड़ू ऊंद, परबल ऊंद, लौंकि ऊंदी, कद्दू। यि भुज्जि मेते भौत ज्यादा पसंद छिन। त ये प्रकारा फल मैं खंदू ही छूं पूर हफ्त मां।